السعادة الشخصية لأنه إذا أنت مب سعيد ما بتعطي المجتمع أما إذا أنت بتعطي بس المجتمع وأنت ما بتسوي شي حق روحك لا ما بيكون فيه إنتاجية أو أي شي فالسعادة اختيار وشي شخصي عقب بتعطي المجتمع وعايلتك والي حوالينك